Tena ara-dalàna koa- tokoa ty fanaraha-maso ty fivoara firenena. Satria io zany ro ahaiza hoe manaia marina tsika toy, mandroso va tsika io sa mimpoly. <hesitation> Mba miada avao va sa mba sahira va ty olo mipetraky anaty firenena toy atoa. Manao akory ty fiveloma.